Ie gne ziro fany apôsy zashy na hoe lampe torche, da vy araha mandeha vy kidikidy zay izy, da misy raha bouton maromaro aminazy ao pindipindenao da misy mamono da misy mande- mandrehitry anazy, da izy io da mande pily gn'ankamaroany, da enao ah- va- ahenao ame kidikidigny gn'hazavany, ahenonao zakabe avao koa, da ininao avao koa gne misy avao ,karazany gnany mahatakatry lavitry.